﻿Opaete yaeka kianunga ipuere vaera oyapokavi yandeve opaete mbae oikomeguá oïva kua <hesitation> i oimeyave ikavia instalacion oï, jaeko yaekata jokuapeguareta, jokua mbaraiki iyapoa reta, yamboe, ouyave yande yaeta supe, de que yamo explikata supe, mbaeti ikaviava jare kiraiko oïva jare mbaeko omo necesitatava jare mbaeko oipotata yandegui, jare mbae aramoete oyapo kavi vaera, ñame vaera kondiones supe